जर्मनी गी जू संस्कृति ची वेमा संगीत, साहित्य, और कला गू गहरा इतिहास ची यखा प्रसिद्ध संगीतकार जने की बाख और बीथोवेन उ विश्वभर म पहचान राखदा यक्ष ग जू त्योहार छीन, व्यंजन छीन उ भी अपरि पहचान राखदा।